ଏକ ଜୋ ଇସ୍ଟେପ୍ରେଡ ଥା, ଇତା କାଗଜ କୋ ବାଂଦଵାଲେ ଏକ ଇସ୍ଟେପ୍ପ୍ଲସର <hesitation> ଇସ୍ଟମାଲ କରେଂ। ଜୋ ତା ଏକ ପିନ ଥା, ଇତା ଇସ୍ଟେପ୍ରେଡ ଲେ ଲାଗେ। ଇସ୍ଟେପ୍ରେଡ ଲାଗଲାର ବାତ, ଇତା ଜୋ ନୁଖୀଲା ଥା, ଇତା କାଗଜ ରେ ଗୁଶୀ ଜାଏ, ଔର ଜୋର ସେ ପ୍ରେସ କର ଲେ, ଇତା ମୁଡୀ ଜାଏ।